Ili ukorie usingizi vo kufaa kabisa ulaliele kundi cha kabisa ule umoote. Kola kwa venuuta kolie utivile nyota nyookonia twatu tunganume nyuatuwari cha kaili, cha katatu kolia nduwela lahesha taila landwili kiloli lindwa ndwe ishima twemarafula furolomboso na ndambia kwete kolia usingizi wa kutoshavo kurula landweisha hetera kakodoro na ulili wafo safi na kamto twohonya ngedoko kuvta lale shamli mndwala lasam borafo pali welala usingizi wa voungunusha mpaka kuvecha